<hesitation> أكيد ممكن الآلات إنها تتطور وتكون أكتر ذكاءا جدا، لكن أعتقد إنه ما راح تكون <hesitation> فيها تغيير في المشاعر الحقيقية للإنسان، لأن الإنسان مشاعره مرتبطة بالعقل البشري، مرتبطة بهمومه، مرتبطة بظروفه، مرتبطة بحالته مع البشر، ما ليش علاقة بالآلات <hesitation> الخارجية إللي هي تساعدنا وتعاونا في العمل، في وقت الحالي. <noise>